Dhadon Argentinnan tunnen, dhadontun South America jirti. South America tannen inaman kun dib ede yaani ishin won ishia hiubetenuu dungan tun horri horreti, aminnen orrunen hiorretii, won ajabua, dub amminen dungan tun dunga balcha hamtua, amminen akama wolfetii ishin wolfedi ishian namkullin himbekaa. dungan tun dunga duran bare sun Africannen kubetimu dunga balcha hamtua, dungan tun amminen unity akan kabdi. amminen mavazi ishin kaet ishinen woyya naf kulli uf dossen hinkaetu, woyya yaani mil ccharekoafa neketi.